﻿filik jərgəm coo əmdan jaa diwa ii wacakal, a zon c, to filik jirgim coo jaa diwa paidan huwa gadak tala kalgənəngwa bee bee va wana a abuja, ko kuma a kasashen waje tala a akci anayii maduwa na, akci jaa na akci a puwii a lee damto, akci a dwatləm akci da noo te ii le ii maduwa. kwaci wujərəm tlaa mama kan ben baibaitan azəm kwaya əndan akwtalaya duu abuja ko də tiinau gada kwaya, airpotəmco bem be əmdan jlawiwa awaca kalətku, əmdan anayi daten dagwzi, awan sərən - kwan bata gi ga ne har kwaci gagwzi, kwaci ii də wujə raron kəma kan pazuwan maganin ii pərdon ko ditənən za gafa ədhat kuwa atədyə karek kameetənəngwa kwaya, to kwaci də liinoo kwaci airpotəmcəno əmdan akwtayik jirgin da needala əmdan da dahwii tu maganan aliinoo, əta dakfii kunək pata da pazuwa kargunənən ii pərdon ko guskwan koo diitənən bem bee agwadewa <hesitation> kəri bənəngwa kan awun ko kuma kak sənkafan yaye. ﻿kwaci ko adak wujarəm co kak sikiwriti təna ben satəna, əmdan akwtayik jirgin, angwaytak soji watən ko polisawatən da abuja yaye, dəlagos yaye filik jirgim co akci anayi datan akca anayi, kəma ii lakwtan ii awan sarən koo kwan, gabdərə ga zəna ma bee wadee akci jawee wacakal akci, apuuwi kwaci har akci da jləma wanatkəkci əmdan da bə paidan to lalle iinayi dən a filik jirgim co, kwaci koo da əlwek kəzərəm doo əmdan jlamə sənkafan əmdan jlamə a kəma əndan akwta dan dala ii tinan palam yau kwaya, əmdan akwttayik jirgi dandala.kwaci ii wujərək kargunən sana, əmdən za aci klapiyam za əgwdawguda na əmdan akwtali kəma ii kano yaye, əmdan adahwali ii kunək jirgəna, ii nee kano, azbətət kə kano, ko azbat əmci kan abuja national azbətəl koo dan yaye əmdan avəla də əmdən ii vaya ya ye əmdan a vəla dali, daten gadak filik jirgimso daten see wujiiii kano ko kuma wujii ii maiduguri na watfii jirgin kaka jaadiwa təna atə alee jirgili alee agawa alee, kwaci ko wujərəmso kak-kəratoog manyamongwa əmdan akwtan manyamon dandakci ii filik jirgin sama akci əzgatəm əmdan da kuzguzikci ben a tinau, kuma akci dee kə jirgin deekə aci va puwəg gatam talla. kwaci paidan gade əmdanəngwa aba wanan, ﻿akci aba wanan adək filik jirgin samso əmdan jlamiwa. wanan bəm bee akcijləmu tala əmdan abeem əmdanəngwa wanan, kwaci əmdənəngwa akci əmdam dootku, akci ajləma wanan asəkən alman ben bee akci andi ii jamani yaye ko faransa ya ye, akci anda jabdə almatəm dəno gadak əmdam ajləmə dək jakan koo rapagənən ya ye, too əmdan adahwakciii kunək jirgi alee a wacakal na əmdan tlana se əmdan dani, ii london ko kuma tii nawgade, datən se əmdan jii kano gabdəro gani kano bani əmdan ga baibaita to talla wujarromdotku jaa dən tədyək-kəman kan airport. tinan za əbdaman agalam na, to tinau kata gamta. dək dəhan ben bee əbdamən agakcəm, əbda mən kan əskun, ko əbdamən kak dəhan ben bee əmdan adga azəm kwaya, tədyək kəman atiinawum, to lalle jaa dək iinayiik ya potəmco ii wacakal ətku, əmdan ja diwa tədyəkəman huuwa bena gaskwaləm, ii dəhatkuwam co kag baderi, tna gə tla dəlee za yanee ii maiduguri ya ye ya nee dan yaye, besata a na əmdan agwzi dai daten daten, awan gade awansəran də maiduguri bata awan bani əmdan anayi dai ii baderi, yana gani ii kaweeta kuwun, yanee ii wusər yaye, yaneii karayee ya ye, yanee kazr ya ye, əmdan jaa pawali, no kwaya mintin gumo səran gumo kwan ya nai ii dawun. to talla əmcotku jaa dən tədyəkəman kan wujəramso kwaci dən tədyə kəman gawa miina gaskwaləm gakfe nabatam bani na azək cim amma ii kəma, tee yaye aikak tadya kəman ben bee əbilaməinso kan eyapotəmso jaawo jaa dii wa iidhatkwamco kak ədhak baderi, yan kal yankal na wakikən manyamon gwa har akətə dareba watən kan akcin njuuta wujərən wujərək jirgi wujərən kuzguzan makarantag kuzguzag jirgi saman, akci akuzguzau gadan akci va nee tiinau zaa akci vai kyayək wujərək jirgiwuna ii kəma akomaka da kərata da kərati tukatak jirgi samamco to har akci anndamakə makarantou danii zariya da jlamə karatou, amma tana datən jlamə karatou, amma təna datan har aci da damə jluwali har aci damti acaykək acaykag jirginəm amma təna gə jənai ii wacakal na ya gə jlawunai na jirgiw anayi da pawi, əmdan davəla kə kunali gee kə ci har aci kwaci da tli dagwzənali, to əmco tədyə kəman huwa mina gaskwalam. yankal yankal de talla wujarramdo yay kakci gadak tədyəkəmamco jawoo ii gawa gadik zamanən, atu zamanəm co gadan kəratomso bem be əmda va jləmu tku to jaadən atu ii gawa, wujəramso kak jirin samau, kwaci təna təmma ya ban əmdan baden dərebag jirgin samanəm. amma yankal ya kal, yaykun əmdən aci vanjuutau manyamongwa vanaiyi kəma ii tinau na makarantat kakci ka kaweeta kəkci əmdan akwtakci dan dakci ii filik jirgin samau akci deeki, puwuk jirgin samau aci va puwu gətam? talla akci aiku, to gazgu ko əmda va kəratəkci a kunən ajətkəkci kaso kratou əmda va kuzguzək ci, akci asənotawum huwam, amma akci jii liine na akcəsənotau, ko sorry akci aikala ii datkakci. akci aikal atkakci na to akci ii akuzguzau datən talla kuzguzən bem be əmdan vakuzguzəwi ko jirgiw ko motau tala əmda va kuzguzəwa akunən kasoo kəratou, ajək kenan, to akunau, wujarromdə no ya kuzguzau kəma əmdan jii tiinau na ya kuzguzau gada giika beu ii datki ido da ido ii datki ya kuzguzau aliino, talla əmdotku gadən tədyəkəman bem be əmdan jaadu, jaa diiwa ii lee ii filik jirgin samam co be kawa ka wacakal, kwaci filik jirgin samamso kak wacakal kak zone damalam əmdən bem be təna aa pətaskum,